Tsitrusõliidsi puuviljo? Om näütüses sääntsit: apõlsiiniq, mandariiniq, tsitroniq ja polmõloq, greibiq ja. Miä sääl viil ummaq? Ei tulõki rohkõmb miilde. Mullõ miildüseq kõgõ inämb mandariiniq ja apõlsiiniq noist.